Mälehtüseq võivaq meid muutaq, selle et kuq egä päiv sa mõtlõt ütele hääle mälestüsele, või sinost saiaq õnnõlikumb inemine. A ku sa mõtlõt halvalõ, või tuu mõjo ollaq hoobis vastapidine.